Ny kolotsaina sinoa dia anisan'ny kolotsaina tena tranainy indrindra sy manan-karena eto ambonin'ny tany, satria raha ny tantarany fotsiny no jerentsika an, dia efa nanomboka tany amin'ny arivo taona lasa mahery tany. <hesitation> Ny sinoa dia manana ny fetiny mampiavaka anazy sy ny fombafombany. Dia anisan'izany ohatra ny finoany an, ny taoisma sy ny bodisma no tena manjaka any. Dia eo amin'ny resaka zava-kanto sy ny haikanto, ahitantsika ny haiady sy ny <hesitation> sorakaliana.